Haa dɨ nɨnyi ka lyente na dɨ ɗa mba dɨmba a fǝre. Gǝlǝ na kana maɗǝ ka hawure a ɗa hiwtǝ, na pɨrǝ humwa ka lyentɨ viriwdǝ mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ. Ka fǝre anda fǝrǝ tiya lyenti, hɨne nzǝ piyatǝ a fǝrǝngɨn. Kpeyǝ bǝtǝ hɨne ka nzǝ piyatǝ. Mwaakɨnǝ bǝtǝ nǝ hina dɨ ɗyegǝn mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ a vɨnǝ hiwtǝ. Hɨnǝ dɨ kǝndǝshe. Fǝrǝngɨn. taawa zɨmshe na dɨ gonǝ, na kana gonǝ a muɗǝ a tɨlǝ mbwayi fǝre fwattɨ kaade, dǝ hina dɨ tiya lyentɨ kǝndǝ mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ. Na yeɓwo hɨn ka mi hwode, hina muɗǝ vɨnǝ hiwtǝ. Muɗa hina muɗǝ vɨnǝ hiwtǝ mgban, hin ka gǝǝ ndɨ dyemshe a ɓondi hǝmɨnpwa, na dɨ maɗǝ a kanǝ, na kǝnǝ ɓwaare she dɨ vor mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ. Hɨn kana kǝndǝshe a mbǝ mgban, hina mɨna a hwoɗye. Beetɨ fǝranǝ, fǝra dɨ koɗǝ fǝrǝngɨn, <hesitation> na dɨ wa ɗɨm nzǝ piyatǝ mgban. Fǝra dɨ mɨni dɨ zǝ, hina dɨ mɨna zǝ vɨnǝ hiwtǝ, hina ɓondi hǝmɨnpwa, ama mgban a lama, hina ɗiyǝsǝ lǝmǝgye, hina shalasǝ lǝmǝgye, hina mɨna a mɨna a hwoɗye. Asǝ nǝ dǝ ka angɨn a nǝ satǝ atɨ, <hesitation> fǝrǝ hiwtǝ, tukolukpetɨ bǝtǝ, fǝrǝngɨn fǝrǝ kpanǝ, fǝrǝ kpanǝ, a nǝ satǝ atɨ, a fǝrǝngɨn, ji kottǝ kat a dɨ peyo. Tǝ mgban vɨnǝ hiwtǝ kat ɓa paya ka hawure ya ɓondi hǝmɨnpwa. Mya gǝǝ dyemshe, mya ɗa zǝrgi she yang som-som a muɗǝ a wudǝ a dɨ ɗɨka. A kpanǝ fǝrǝngɨn. hɨnǝ dɨ lama. Na maɗa mgban na lama ka ɓwaare a vor mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtɨ da hǝmɨnpwa. Na lama lama ka ɓwaare gǝlǝ na nggala hubosǝrǝn a mɨna dǝrǝn a haka hǝmɨnpwa. Angɨn kana ɗa yang a mbǝ, mye kana luu hǝmtǝ a ɗa zǝrgi she kat, mya dɨ gbǝ. Nagi ndo ma a mɨna a mɨna a hwodan. Lyente na dɨ ɗa ne mba dɨ mba, a saarǝ bǝtǝ ɓa muɗǝ a wudǝ a dɨ dɨmǝ. Haa dɨ nɨnyi kɨr-kɨr ka lyentɨngɨn gǝkɨlǝ satǝ atɨ, taa asǝ dǝ pɨrgǝ angɨn, taa asǝ dǝ a dɨ shi ka hanɨngtǝ a pɨrgǝ angɨn. A i bǝti nǝ dǝ mgb an, mya dɨ wa peetǝ a haa, na muɗǝ peetǝ dǝng peetɨngɨn hɨngǝ ajenyi, dǝng peetɨngɨn i vɨrati, dǝng peetɨngɨn i lǝmǝgi kwoddǝ nza vɨrati. Hina dɨ woyo mgban hina zǝ heengɨn. Nagi a nduwa peetǝ a gǝ, mye kana wari nkarǝ. na dɨ zǝ fǝrǝngɨn. Fǝra na gǝ taa lyenti ke dǝ a vɨnǝ hiwtǝ, nadɨ ɗɨm humwatǝ, na woyoo hee som-som. Itǝ dǝ mgban madɨ, nadɨ ɗɨm humwatǝ mgban na zǝ haka yǝ ndeweye hina nza ka yǝ ndeweye gban hina tifiyo. Tifitɨ denǝ, aawa pɨrgǝ lǝmǝgye da hǝmɨnpwa. Hin ka dɨ tifiyo, hina dɨ tifiyo nǝ lǝmǝgye da hǝmɨnpwa. A fǝrǝ mgban, hye dɨ ɗɨm ndewetǝ a hwuna maɗǝ kan hwun ji kur-kur. Maɗa hwuna maɗǝ karǝn, ndɨ she hwuna ɗa ite hwune ji kur-kur, shingɨn a dɨ shi hubotǝ hwuna ɗyanga karǝn. Hye niyo mgban hwun nza dɨ tifiyo nǝ shingɨn. Itǝ dǝ hina tifiyo ǝ shingɨn, hina kyeeɗǝkǝ yang. Gǝkɨlǝ hina dɨ ɗyanga ka nza swaɗǝtǝ. Nza swaɗǝtǝ aa nɨngǝ ngga nɨngǝ hye kana noyo mya ɗyanga atɨ, shinǝ yang mye ɗa tɨrǝn ka swaɗǝtǝ. Ɓǝgǝng, aayǝ tǝnǝ mya dɨ ɗa gǝte. 'ye nǝ dǝ hye ka niyo, ndewetǝ a dɨma dǝ a sa atɨ, aa hye ɗa yang ite ka swaɗǝ sa, hye ɗa yang ite hyena ka swaɗǝ sa. Ai mye wudo hanǝ yang, mye ɗa yang, mye ɗa yang mye ne ka swaɗǝ sǝm. Angɨn a dɨ shi ka ɗyangalǝ pepeye a hubotǝ, ma a kyeɗǝkǝ ma a ɗa hanɨngtǝ. Sǝ mgban gǝ, nagi ndo fǝrǝ nǝ ma a gǝ taa lyenti kan, hye ɓa niyo mgban ma ɓa ɗɨm tifitǝ a a haa. itǝ dǝ mgban ndewetǝ ɓa waya nda shi, ndɨ kana shi mgban hwuna nza mbgan hwuna tifiyo hwuna mɨna maɗǝ hwuna pɨrǝ humwa ka sa hwuna gǝ nǝngɨn. Kaɓa sǝ hanɨngti <hesitation> sǝ hanɨngti kɨr-kɨr nǝ satǝ atɨ, hǝmɨnpwa a dɨ vǝ ma sɨtɨ dwattǝ. Ma dɨ woyo a pɨrǝ hee som-som ma pɨrǝ hee som-som, ma ɗa lyentǝ som-som. A haa nǝ dǝ he kana niyo ma zǝ anda peeti, peete aa dɨ shi ka pɨr humwatǝ, a vor nza vɨrata ma, ma dɨ dɨma gǝ wule peetɨngɨn mgban. ma muɗǝ. Itǝ dǝ mgban mya wa peetɨ zɨ-baatǝ. ma zǝ peetɨ ji baatǝ mgban mya wudǝ a dɨ peyo. Na shi mgban mya pedǝrǝn, mye ka shea sa atɨ, we nǝ kɨshi, mye ɓa pedǝ she, mya dɨ nza mgban mya shalasǝ lǝmǝgye, ya mya ɗa ka lǝ kipahangɨn? Ji baatǝ kana shalasǝ lǝmǝgye darǝn a mbǝ mgban, mya bǝngǝsǝ taa. ndo ma mgban a ɓǝrǝ a mbwa taa mya bǝngǝn. Itǝ dǝ mgban peda ji nuwoti, mya dɨ wagasǝ mgban mya peyo. mya ɗa petɨ ji nuwotǝ mya kɨlǝsǝ a nǝ sa mye ɓa ɗa. ndo ma shi mgban nda maɗǝ ka sǝngɨn hubosǝn a nǝ satǝ atɨ, sanǝ nǝ yang mye ɓa ɗarǝn. Gǝlǝ angɨn, tǝfǝgi pǝrǝsǝtǝ a vɨratǝ nǝ som-som, som-som som-som gǝkɨlǝ na anǝ aa maɗa anǝ ɓa maɗa. Na arǝ aa maɗa, arǝ ɓa maɗa. A kat maɗa, na ma nǝ dǝ ka sɨtɨ dwattǝ, ma dɨ giɓǝ gǝlǝ ma zǝ dǝ. ma wudǝ a dɨ bɨla dǝ hɨngǝn kormi mgban. Na 'ye mya luwo nǝ mya luwo mya lyenǝ karǝn. na 'ye mgban ama ɓa dɨma a sa, ǝ'ǝ mya nda ɗa yang mya, shalasǝ lǝmǝgi kat mya dɨ shalasǝ lǝmǝgye. Gǝkɨlǝ mya le satǝ atɨ, sa mya dɨ mwo a dɨ mya ɗarǝn. sɨnǝ a mya kanǝ nǝngɨn. Haa dɨ nɨnyi kɨr-kɨr ka satǝ atɨ, mi kpanye nǝ dǝ mgban. nagi ya nze a lele, ndaa dɨ lele a tɨlka ma a humwa sǝn. Lǝmǝgye a sa atɨ, <hesitation> makpane a nda nza dǝ, nda n se, nze nagi a kada nda nggɨrǝn. ndaa dɨ a sǝngɨn. Gǝkɨlǝ angɨn mgban, kormɨ mi kpan-kpanye a 'ye dɨ shi a vor peetǝ. tǝne pepe. Tǝna dɨ gwadǝha mya dɨ ɗɨkǝ ma kat ka ɗyangale kan a ma kat dɨ luu lǝmǝgye da myi kpan-kpanye angɨn a dɨ gwa dǝn a vor nza sǝn a vɨratǝ. Ɓǝgǝng, ji-mattǝ aa yǝ maɗǝ a kɨl kormi mi kpan-kpanye. kɨnɨnɨng, sa makpane a boyo, sɨnǝ mya dɨ madǝ kan. Sa makpane a boyo, sɨnǝ mya dɨ maɗǝ kan. Ama aa dɨ maɗǝ a wudǝ a ɗa <hesitation> asǝ som. Ɓǝgǝng ji-mattǝ a dɨ tǝnǝ a humwa. sa tǝna boyo nǝ mi kpan-kpanye ɓa pɨrǝ ta ɗa lyentǝ kan. Na niyo, angɨn aa wula ka nza vɨratǝ. Nza vɨratǝ, mi kpanye a sa atɨ, nagi a gwo-kalatǝ. jiɗǝ kpane nǝ dǝ. Gǝkɨlǝ angɨn mgban a makpane a boyo, sɨnǝ kana a ji-mattǝ ka je a kanǝ nǝngɨn. makpane ka sa atɨ ǝ'ǝ, ɓǝ hwunaa ɗa yang, hwuna kanǝ nǝ angɨn. Makpane ka sa atɨ ɗam yang hwuna ɗa angɨn. Sa makpane a sa a mya ɗa, hye kana niyo ji-mattǝ a kwoddǝ sǝngɨn, tǝn ɓa nan ɓǝ muɗǝ dɨmǝ shet-shet. Tǝn kana kwo kormi mi kpan-kpanye, a dɨ ɗa hɨngǝrǝn som, tǝn ɓa tɨlǝ haa tǝn ɓa ɗa na hɨn leyitǝ dǝ. Gǝlǝ angɨn peetǝ. nagi a gyengge da ji baatǝ nagi gyengge da zɨ nuwotǝ, ɓwaare a peyo, angɨn a dɨ shi ka hanɨngtǝ kɨr-kɨr. Sɨnǝ she, lyente ma a dɨ ɗa tɨrǝn a vor nza sǝn a vɨratǝ. A kpanǝ lyentɨngɨn nǝ lyentɨ da hǝmɨnpwa. Taa itɨ lyenti dǝ pɨrgǝ lyentɨ da hǝmɨnpwa. Dɨmate hye dɨma ka hawure, a hye lee sa hya ɗa nǝ, dɨ beetɨ anǝ hye leyo a dɨ anǝ nǝ hɨn ɓa ɗa. Dɨ beetɨ anǝ, hye leyo a dɨ anǝ nǝ hɨn ɓa ɗa. Sǝ mgban lyentɨngɨn a dɨ pɨrǝ a dɨ muɗǝ baa fǝre ka muɗǝ a wudǝ a dɨ pɨrǝ, a wudǝ a dɨ jengǝ gwongɨn mgban, ma leyo a dɨ ma ɓa mɨna a hwoɗye, ma ɓa zɨmshe. ma ɓa bǝ, ma ɓa shinǝ, ma ɓa mba mattǝ maɗi tan, mɨni ɗa hiwtǝ. mi ɗa itɨ lyenti. haa ta taa mgban bwang mgban ɓwaare ne nda dɨ wanakasǝ ma mɨnǝ suɓwa sɨsǝn, ma yeɓwo Ma ɓwee sɨsǝn, ma dɨmǝ. Na itɨ peeti, ma giɓǝ zǝ dǝ. na a haa dǝ mya waha, ma giɓǝ zǝ dǝ. Na a haa dǝ a ɓwaha, mgban, ma nǝ dǝ. Gǝlǝ, nda tal hubo ɓwaare. Sɨnǝ lyente ma dɨ ɗa tɨrǝ mba-dɨ-mba. aa taa iti de, taa asǝ dǝ gǝte pɨrgǝ angɨn. Vɨratǝ nǝ na ka sǝ ɗatǝ yang ananang. Na anǝ aa maɗa, anǝ ɓa maɗa. A fǝrǝ dǝ asǝ ǝ dǝ, tee kana rǝn a hubosa a dɨ hye ɓa ɗarǝn. shezǝ ni ɓa maɗa, ndi ka maɗa mgban, aa sa hye ɓa vǝn beesa nǝ. Hye ɓa kanǝ gǝkɨlǝ hye ɗa sǝngǝ. Gǝkɨlǝ mgban hye poro nanga gǝ soopye, hye poro gǝ mye hwuna nza karǝn soopye. Sɨnǝ lyente ma dɨ ɗa tɨrǝ mba-dɨ-mba fǝrǝ-fǝrǝ. angɨn ne pepe, angɨn sǝ pepeyo. Hye kana niyo ma lee sa kana ma a ɗa, ma ɗarǝn. Sa kana ma a ɗa, ma a ɗarǝn. Sa ɓa maɗa a a ɓa pɨrgǝ maasǝ ma, hǝmɨnpwa nǝ lee haa nda dɨ kwoɗǝ kan sǝ. Taa ndǝng sǝ dǝ ɓa maɗa mgban a pɨrgǝ maasǝ hǝmɨnpwa. Na asǝ dǝ maɗa a sa kana hye ɗarǝn, hye ɓǝ kanǝ a dɨ hya ɗarǝn, tee ɓǝ mgban ɓa ɗarǝn, hye kana nyisǝ hǝmɨnpwa, hǝmɨnpwa a dɨ vu maase, hǝmɨnpwa a dɨ vu gǝttǝ, hǝmɨnpwa a dɨ a dɨ wunǝw kwa-tɨfǝ ɗa sǝngɨn. Hye niyo mgban hye ne dɨ ɗa sǝngɨn, dɨ pɨrǝ humwa sǝ mgban. Taa ndǝng sǝ dǝ a ɓa ga maɗa a ɓa gbaagǝ maasǝ hǝmɨnpwa. Na aa mba pwa, aa dɨ mba ma. Gǝkɨlǝ ma ka dɨ nyisǝ hǝmɨnpwa mba-dɨ-mba, hǝmɨnpwa nǝ ɓa wa wunan a humwatǝ. Hǝmɨnpwa nǝ ɓa wa vǝn humwa shengtǝ. Hǝmɨnpwa nǝ ɓa wa wunam a kwa-tɨfǝ mbaatǝ taa ɗa sǝngɨn. Taa asǝ dǝ ɓǝ gǝ maɗa <hesitation> a vor pǝrǝsǝtǝ a vɨratɨnǝ, a a mba hǝmɨnpwa ka ɗatǝ. Gǝkɨlǝ ndaa mba hǝmɨnpwa ka ɗatǝ mgban, ndaa mbe ka ɗatǝ. Na ma aa dɨ gǝ ka maasǝ ɗa nagi ndo sǝ, ma aa dɨ gǝ lelǝ ɗa nagi ndo sǝ. Asǝ nǝ dǝ ɓa maɗa, dǝng hya ɨl shalale da imi, hye ka ɨl shalale da imi mgban, mya sa atɨ, kɨzǝ vɨɗetǝ aawa kɨɗǝ. Kɨzǝ vɨɗetǝ aawa kɨɗǝ gǝkɨlǝ, mi kpanye nǝ dǝ. A ɓa sa atɨ, viriw dǝ kaakanǝ yang, viriw dǝn yang. Ma ka dɨ ɨl shalale da imi, asǝ nǝ <hesitation> ndǝng te dɨ mban a ɗarǝn. hye ka ɨl shalale da imi, hye ɓa mbarǝn, hye ɓa mban a ɗarǝn. Gǝkɨlǝ angɨn, ɨl shalale dɨ haka ɓwaare, ɨl shalale dɨ haka <hesitation> ndeweye, ɨl shalale dɨ haka mi kpan-kpanye, ba shea ɨl shalele da hǝmɨnpwa. Hye ka ɗɨkǝ pukǝ hǝmɨnpwa mba-dɨ-mba a dɨ ɨl shalale ɨ hakan, hye ta nidǝ lǝmǝgye dan. Lǝmǝgye da hǝmɨnpwa ka sa atɨ, ɓe ɗa anǝ, ɓe ɗa rǝn. Ɗa anǝ hye ɗarǝn. Hye ɓa ɗɨm pɨr humwatǝ a vor nzatǝ. sɨnǝ pǝrǝsǝtɨngɨn mba-dɨ-mba ne gǝte, fǝrǝ-fǝrǝ usǝkǝ.